Mpom a'wu mi mpie, okpero-ekuo, nruon mpi mmafe mpuan kpon nishero liidi anyi mkpe, oche kpe buakue mman yuour mkpe buakue be ma yuyuour ewu, belem ewu ste'ste'ste befe le bishi omi omili yuom yuom, nche kpe bom abe be-kakap, bekap emual be-ma kper okabo, bekap emi ewu ste ste ste, mkpe bel, be mu tutuo benyin be tutuo, be-lobilo, ntuo benyin nlokilo ewu, nkwe bichi n'fe le'bishi, nkue bechi nyuam nyuam nyuam, nlokilo abe biri olor, nkue bichi kpoo nche kpe bom abe be-fefe, bema dzang bitchong be-fe bitchong kpoo. bebom betutuo wu bel ste ste ste nyi nmi-kue bichi nlulo, mmili pie abie kpoo nche dzang bitchong mpel nyuam korodidide lewu, mmilipel bitchong okpero nche kper ewu otuobo nshebkishebo atom nshebkisbebo kichi mma tuotuob ewu, ntem epie nche dzang wukal ekuam nkuor, nkuor nkuor wukal mma wurour lewu ste ste ste ste nyu yuel kimbian, bitchong be kper omoooo bimouo bimouo bimouo, omili kparo e'wu kpoo aye nwuro wokal kpoo. Nten amilipie oma kper akpe-kpe offuo, nyi nten ehe bitchong bi mi-tuop emi-lie bitchong-fe nten ehe nten apie ehe, le wuturo-afal abari wuturo afal akamrisho yi mi mkpe ki ewu offuo nffuo- wu ste ee ntuo bitchong abi be-wei be-wei ste ste ste nchu le bi le itoh, nche buro ewu le itoh, nteu apie nma kpe mom ache kukuor ebi ste ste ste, bi le-libie, ntem achili-chi pue, nyi nri ki chi kper ikuo, mchi chi kper ewu olemo, nlemo ewu ste ee a're mpomi pom ayi wurour gpi kpoo nyi nrikichi-pie abi nri ku nshem lebi le-itoh mi bie kpoo ntem apie ndzang ebi enshe, nshe-she, bi bour kaboin le-nten le-he-le le'he'le, a'che ogbonu ori mi, ndzang akubo ehe mpua ogbenu, ndzang nkuroow bitchong abi bikuo bikuor nfa mban ki, lebi abi nffuo-liffuo, mpie nyi kpoo, ye e emal, enh ye cocoa ya, cocoa a're ki mkper ekuo, nlemo iji letele nshero nu nlolo, ye nyi nmi bab cocoa, bubabab cocoa ndzang nma kper opelor nquo pelehe nquo pe ehe ndzang ehe nma kper opelo, mpepel ehe nkie ki biya so ehat ki-ki pia che. Ami ye yuor abubu ari ki ge bano beren, mpe pel nka biya, mpepel ehe nke-ki biya keni ni keni ni keni ni abubu aye nma goh wu'wuro wukal nwuno wuno wukal aye nguo wuno wukal, wukal, wukal abu ki epie ehe abubu, nwuro ki wuro, opie aye kpoo akpero okuomu nmma guo we-ehe mburki iji-eme, nguo we, iste ndzang ehe nchule litoh, nchuchu le, nche yuyuomu ehe, nyuomu ndzang ehe nmo go she-she weba be-kuro wumu e cocoa bu nmilimemale, bue-eh wu-ma'mal, labamu nu nri ki kue le ayi mbou mbou laba nyi nriki bàbab eyi mbabab, mmama le bika ebom, nyuop mbou, nchu leyi nche babab eyi nkukuor ayi ikuor ikuor ayi oka'ran'favlenyenu nmal pie ebi nyi kike e ka ka moun puat, bi-okara bi-kaki yemour puat, bie mbe, bibi bikakiye nmang mbor aya nyi, nri leyi opuopuo, nyi mpie, lembon mmilipie eyi kpoo, mkper olemo mkpedo ilemo mkpedo nlemo mkpedo nlemo, emilibu nquo kukue eyi nkue nki bom.